<noise> Ny biby an-tany efy zany da nampiasa paikady maro mba ho velo. Anisan'izany ny fahazara miay amignaly mba hisoroha ny hafanà be atoandro igny. Misy amindreo koa da mihena koa ny metabôlismandreo mba hampihena ny fanjifana ny rano. Ary ny sasany e da afaky mitahiry rano agnatin'ny vata toy ny ameva.